Termometer yang ita sanga ini palisak ita suhu ao na sona pasang neuk ita lima bolok na kalo ita ini suhu na nanaa tinggi rendah termometer nanggu sona hoi heni fo mete suhu aona.